उठन त सुवेरिय उठासी लागत उठन चाँहत हयं तर उठासी ना लागत हय करंयका । सुवेरे जल्दी उठनसे शरीर स्वस्थ रहतहय तन्दुरस्त रहत हय फुर्तिलो रहतहय तहिमारे उठन जरुरी हय सुवेरिसे ।